Laawol ngal njahi ko ɗiɗi foore, suufere ɓe njoɓa. Climate change heɓi suufere toɓe e saareje kanko so ndiyanji jooɗi.